<hesitation> Isam-bôlana mety in-dimy na in-enegnina ake zah mandeha mividy ahanigny matetiky in-dre mandeha isa-kerinandro fô ndraindray misy in-droa avy eo laniko aminjegny akeke amina dimy arivo hatramin'ny roa aligna akeo laniky isam-bôlana zegny na le isankerinandro satria mividy ahanigny efatr'andro na herinandro karan'igny matetika atô.